Oiii <noise> Matinô angay zaho fa dia vakiko angay i veranô. De tsy kiniako si any angay izy in takeo fa de zaho nihetsika bitika in angay de vôdogna de vaky. Mifona angay zaho fa de tegna tsy fananiko si aby any angay izy in takeo fa vôdogna si.